Biby marani-tsain̈y mahay raha karà ataon-drô Dofin àby io zen̈y. An̈isany aiteliza zen̈y irô fôtiny afaka mavoa vava olan̈a maventy amin’ny resaka fomba mampa aiteliza izy zen̈y. Aviô korobô manan̈a fahafan̈a zen̈y rô mamaha olan̈a maventy.